شوف هاد اللوطو سي لو جونرغ دو فواتير لي غادي كي تشريه تكسبه, ما توليش تحوس تبيعه ولا, غادي كي تخليها عندك غادي فريمون تولي تعشق فيها, كوطي تاع لا بياس, فريمون لا بياس كاينة, سون زوبلي كو حنايا عندنا سارفيس ابري فونت, دونك كونك هاني, كوطي تاع الكونفور هايادي روح اركب فيها دروك و استغل كونفور كيش داير, كوطي تاع شبوبية, هايادي روح دروك صورها بعتها لمرتك و سقسيها تقولك رايها فيها